Min kaa wanaa lobbo oo wanaa bonɗo oo, walaa monjiɗmi hen walaa mo njarammi hen. Sabi minen alsilaamaaku, ɗun huunde non haɗaande, nde yaretaake. <hesitation> Jonkaa so nii fii worri <hesitation> a waawaa hokkude hen sifaa goɗɗo.